इंडोनेशिया वहां लोग खाना खाते ह ना तो वो ज्यादा खाना हाथों से खाते ह। और रामायण का ज्यादा प्रभाव ह।